Quande o l'ea zoeno me vegnivan in mente træ cöse ciù simpatiche magari in compagnia de figgette. Ma oua se vaggo in letto me vëgne in cheu che son stanco, coscì che me coego un pittinin sperando de no addesciâ mæ moggê co-i mæ ronfi e quande me levo spero de sentîme regaggio e pronto pe tornâ à louâ.